Ngoo mi ñaamii ngoo ko haako e ndiyam. Ko haako ɗuum no dartii sembe, saafaraaji, e feere baasal sooyre e puccu ɗoo njondii e saafaraaji. Ko ɓurɗe noon njeyaa e jantere saafaraaji ɗuum.